हमेन लैकामे पहाड ना रहली देखेले की । आ हमर ममी न साउन मे एक दम बोल बम जाइत रहल की । त उ सालका बा कथी कहैता हमर ममी चल तुहु की बोल बम । त उ सालकाबा ना रहलै बरी दुर जाएके हैए नुनथर जाए के । त हमर ममी कहैता चल तुहो जे तुहु देख लिहे पहाड कैसन रहैसै त हम कहली ठिक बा ममी चल। त हमर ममी न चारु ओरी से गोर ओर लागके आगेलौ की । त नाहा ओहा लेलीऔ आ भात ओत खा लेलिऔ सब जना। त दिन कावा हमनी के न टेकटर मे बैठके बोल बम गेलीऔ की सब जना। त हमनी के सब जना हसैत खेलैत बोल बम चल गेलीऔ की सब जना हमनी के हसते खेलते जैतै जैतै जंगल वामे तैका तैका मेघवा परे लगलौन। त तिरपाल न टांग देलौ ओहार ला करदेलौ तिरपालवा के । त हमे न सुत गेलीऔ तब जाके न जैसे जैसे कथीया अलौन। त हमर ममी कथी कहैत हौ उठ न जे आ गेले नुनथर तेका दुरा त आउरो हौ देखन हेदे। त हमे न उ दिन कावा न पहिली बार पहाड देखलीऔ की। बरी निमन पहाड वा लौकैत रहलौ त हम नुनथर पुगेलीऔ। त ममी कथी कहैत हौ हैए हौ पहाड की । इलगन थपडी ओपडी ना पारी है। त हमरा का थाह अगाडि सब जना कहैत रहलै किदो पहाड लगन थपडी पारैसैन। त एके तैका मे मेघ परे लगैसै की। त सब जना मिलके उ लगन भात ओत निने लगलौ की। झांगा ओंगा लेगेल रहलौ जरना ओरना बिसके भात ओत निने लगलौ। उहे बेजी न हमे न पहिली बार पहाड देखलीऔ की। आ हमर ममी न उ दिन कावा न हमरा न खुब नुनथर घुमा उमा देलौ। गोर ओर लगा देलौ बोल बम के अथी सेन हमे न पहाडो देख लेलीऔ। आ हमर ममी न हमरा न पहाड उहे दिन घुमा देलौ।